<noise> fridge a twi mu dodoɔ no a taa frɛ no sɛ asukɔtwea adakaa. Fridge deɛ kwan a ɔfa so a ɛyɛ adwuma deɛ me ankasa me nimdeɛ mu no, deɛ nnim fa ho deɛ ɛyɛ ketewa a bi. Na mmom ketewa a menim ne sɛ asukɔtwea adakaa yi no ɛyɛ adwuma berɛ a hyew anaa hyehyee a aba wɔ fridge no ɛmu no ɔyi firi mu ɛba abontene. Na afei nwununwunu a ɔwɔ abontene no afei ɛfa ɛwura fridge no mu. Nti saa dwumadie yi na ɔfa so, saa kwan yi na ɔfa so di dwuma ɛma mu ɛyɛ nwunu. Na afei, wo de biribi ɛhyɛ mu a ɛyɛ nwunu kama no